Papaka mocoire ya ne miari ye ko jae arajat seyeipe mocoi yeti jae voy seyeipe ipuere vaera raja omoi se ve areko paraeteva jayae ko jaema jauta vaera poro ndie jaema jeta ara seyeipe.